Aí que gastal verduras hirmis comu pimientus, calabacines, berejenas, champiñonis, espárragus o cebollas. Engrassal las verduras con aceiti pa que assina no se peguin. Calental enantis la parrilla pa que las verduras s'oréin ligeru i assín se quéin çugosas. Que'l huegu no seya mu huerti pa que no se turrin. Gastal una rejilla si los cachus sonin chicus. Da-lis la güeltina con cudíau pa que se hagan bien por tolos laus. Añidil la sal al final, i qu'assina no sueltin muncha augua de mentris se cocinan.